بي النسبة لي المواصلات العامة أنا اصلا يعني في حركتي يستخدم المواصلات العامة سوا كنت ماشي لي زيارة او ماشي لي عمل او ماشي لي كده بستخدم المواصلات العامة لكن ما حسبتا أنها بتكلفني كم في الشهر